قد أختار <hesitation> إني أقرأ كتاب جيد أتعمق بالقصة حقته <hesitation> خياله الشخصي، ممكن إنه القراءة <hesitation> تقدر تحفزني، تحفز خيالي، <hesitation> توفير الوقت، إني أتعلم من الكتب، أقدم فرصة لأتعلم أشياء جديدة مرة، <hesitation> مشاهدة فيلم ممكن تكون فكرة جيدة إلا -إن الق- إني أقرأ شكل أوسع.